जिम आजकालको आधुनिक कसरत करनबारो ऐसो <hesitation> ठाउँ बनाई हयँ जहाँ कृत्रिम <hesitation> रुपसे तमान किसिमके उपकरण बनाएके शरीरमे <hesitation> शरीरके चलानके ताहिँ शरीर बलियो बनानके ताहिँ तओ हुंवा हुआं पर इक्सरसाईज अथवा कसरत करन पणत हय तओ हुंवा लाखौ रुपैया खर्च करनसे हमर घरैमे जो चिझ हय घरैमे एक कसरत करनके तरिकासे <hesitation> खेतवारीअयमे हम <hesitation> बारी बुटा <hesitation> लगात पेती <hesitation> हम कामकेनै कसरत बनाएके काम करंगे कहेसे बो हमय गाउएमे मिलजात हय । विना पैसाको विना मेहनतको हमर वो समय फिर हम बाके एक उत्पादन सिल हिसाबसे बोके <hesitation> प्रयोग करसकत हयं <hesitation> क कहत हयं कि वो उर्जा हमर खेर ना जावय कहिके हम बाके उत्पादनसिलतामे <hesitation> बदल सकत हयं तहिमारे घरैमे <hesitation> जिम खाना बनाएसकत हयं ।